Enyo, nyawo nyawo ne mìato ƒodome be nya ya, nɔ ɖanu ɖe kɔze mea, evivi na, tsɔ wu casserole me, voa tsɔ to vi kewo dzim mì va le egbeawo dzia, ne gba be yeaƒle kɔzea, ne eɖa ɖeka kpoa, wo le gbĩ zeɖeka, ne eɖa vea, wole gbãe, ye va dɔ̃a, mìm gba tem gba va le ƒle emɔwo, mì dzo le ƒle casserole, voa casserole ya fia: kudo ye be gati, ye be afakɛ, ye zã mìtrɔ le le egbe me fia tsɔ le yi, ye wo dzo le woawo le dɔ̃, mìm gba tem le ƒle ŋke ŋke o. Ne ƒli ɖeka fia koi, anɔ anyi nɔ wò kaka wo ŋtɔ etem va ku le egbɔ fãaaa, ye agba nanyi na ɖeviwo woanɔ zã. Kpoa mì dzo va gbe nu le ekɔze ya gbɔ, gbe nu le ati be afakɛ gbɔ, gbe nu le ati be desiɖazea, mì gbe nu le wogbɔ. Dzo trɔ kplɔ mì ɖokuiwo tsɔ do ne casserole kudo gazeawo, woawo kpo zãm mí dzo le fia ein.